ذات مرة عثر على مفتاح قديم في صندوق مهمل، كان-وكان يلمع بشكل غريب وإكتشف الشخص اللي عثروا عليه إنه يمكن فتح أي باب، لكن مع كل باب يفتحه يظهر عالم جديد مليء بالمفاجآت. في كل مرة كان يفتح كان يواجهه تحديات، وأسرار تكشف عن مغامرة جديدة ومختلفة.